Fafantarako ananjy ndraiky edy, <hesitation> le afo zegny no tegna mitondra agnanjy avake koa le hoe rano zegny kô fa mahatratra cent degre igny zegny izy de mandevy. Fô kara mbôla tsar regniky ndraiky edy oe, amy haute altitude izy malaky mandevy zegny fô, hoe zegny kô fa ataogna ampy afo tsara zegny izy de malaky mandevy le raha.